هو، ځینې خواړه حافظه او تمرکز ښه کوي. لکه مغزیات، کب، نیلي مېوې، او شنه چای. او انټي‌اوکسیډانونه پکې شته. ویتامین ‌بي، اومېګا تري او داسې نور. اوبه څښل هم تمرکز ته مهم دی. او حافظې سره کومک کوي.